Bellin che domanda questa! Ma segondo mi a porrieiva anche aveighe unn'influensa negativa in sciâ soçietæ. À esempio se unna forma d'arte a trasmettesse un messaggio de incoraggiamento a-a violensa, quella segondo mi a porrieiva avei unn'influensa negativa. Dapeu tutto stà à vedde s'a l'é arte ò meno quella lì eh.